हॉर्न नरा तरह को रेवे जसा बड़ी गाड़ियां में बड़ो हॉर्न रेवे। अर नेनी गाड़ियां में नैनो हॉर्न रेवे। यो हॉर्न लोया की प्लेटा रेवे आस पास <noise> अर उमें नट बोल्ट कसा वे तांबा का तार की। जिसे ऊ बाजे उमे तार भी लागया रेवे। फेर ऊनिय बटन से बजावे। हॉर्न को कई कम रेवे के आफ़न रोड पे चाला तो कोई गाड़ी से आगे हिटणो। तो आफ़न हॉर्न ये बजाअंगा तो ऊ बगले हट जागो। बाट में मल जावे रास्तों खाली कर देगो।